هتبدأ بالتوازن, خلي الشخص اللي جنبك يساعدك وكمان يعني تبدأ تمشي <hesitation> بدون دواسة, بعدين دربه عالدواسات ببطئ, وكمان خليك مركز عالمنظر اللي قدامك مو اللي تحتك, أهم شئ, يثبت جسمك وتحافظ على التوازن.